اول شي راح اجيب كلينس معطر، راح اجيب غطاء حتى اخلي الطفل عليه حتى ميتوسخ البيت ايي- راح اجيب حفاظة ثانية جديدة، راح اخذ اوو الحفاظةالموسوخة من عند الطفل، ايي- و انظف اماكنه الي هو وسخهم و بعدين اخلي حفاظة جديدة.